ସକ୍ତି ବଢାଈବା ପାଇଂ କ୍ଯୋଂ <hesitation> ଖାତ୍ତେ। ହୋ ସହାଯପ ହୋଈ ଥାଈ କଦଲୀ, ଅଂଡା, ଚିକନ। ବ୍ଯୋଂଜ ଓଟ୍ସ ଇତ୍ତେ ଆଧୀ ଅନିକ ଜୁନିଷ ହୋ ତେହରା। ସକ୍ତି ବଢାଈବା ପାଇଂ ସହାଯପ ହୋଈ ଥାନତୀ।